heildsalar hafa boðað verðhækkanir vegna falls krónunnar og hækkunar launa hærra verðlag veldur verðbólgu sem hækkar afborganir lána segir lektor í hagfræði fækka þarf störfum í ferðaþjónustu og auka sjálfvirkni til að bregðast við tapi á rekstri ferðaþjónustufyrirtækja á landsbyggðinni að mati ferðamálastjóra Bandaríkjaforseti hótaði í dag að loka landamærunum að Mexíkó með hervaldi stöðvi stjórnvöld þar ekki stóran hóp sem stefnir að landamærunum litið er á hótanir forsetans sem innlegg í kosningabaráttuna vestanhafs þolandi heimilisofbeldis segir konur sem skilja við ofbeldismenn upplifa sig berskjaldaðar í sáttameðferð hjá sýslumanni lögmaður segir ákvæði laga vera úrelt fjöldi skóla nýtir svokallað

til að draga úr einelti í

kjósa krakkarnir þá vingjarnlegustu úr hópnum til að stýra

leikjum og passa að enginn sé útundan í frímínútum

gott kvöld

eykst og afborganir af lánum hækka framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda óttast að minni kaupmáttur geri að engu launahækkanir í næstu kjarasamningum krónan hefur fallið um nær ellefu prósent á nokkrum vikum en hvaða áhrif hefur veiking krónunnar á almenning í landinu heildsalar hafa boðað verðhækkanir sem skilar sér í hærra vöruverði í búðum en það er ekki allt verðtryggð lán landsmanna meiri verðbólga skilar sér í því að

minni kaupmáttur svo framarlega sem að launin breytast ekki það kemur líka fram í hærri greiðslu af lánum og fremst hjá þeim sem eru með verðtryggð lán en svo má búast við því að óverðtryggðu lánin þar sem að vextir eru ekki fastir að þeir munu fara að mjakast upp á við jafnframt en hvers vegna lækkar krónan það er augljóst að væntingar eru farnar að spila inn í gengisþróunina það er að segja væntingar um miklar launahækkanir í næstu kjarasamningum það veikir krónuna verðhækkanir eru þó ekki einungis

vegna veikingar krónunnar heldur einnig vegna launaþróunar mínar áhyggjur eru þær að verði samið um

er ekki innistæða fyrir það er að segja umfram framleiðniaukningu hjá atvinnulífinu það mun þýða að gengið fellur að innflutningur hækkar og líka innlend framleiðsla þá hækka húsnæðislánin hjá fólki hættan er sú að kaupmáttaraukningin sem menn telja sig vera að semja um sé tekin burt á skömmum tíma en að eftir sitji umbjóðendur verkalýðsforystunnar með hærri lánastabba og þyngri greiðslubyrði veiking krónunnar kemur sér þó ekki alls staðar illa erlendir ferðamenn njóta góðs af og þar af leiðandi mörg ferðaþjónustufyrirtæki einnig það er mjög lítið af

kostnaði í erlendri mynt hjá langflestum það er ekki nema flugfélögin sem að hafa einhver

ferðaþjónustufyrirtæki hafa þó skuldir í erlendri mynt þannig að það mun hafa áhrif á greiðslubyrði hjá þeim en krónum og þá mun þetta hafa jákvæð áhrif en á móti kemur að mikið af kostnaði hefur verið að hækka undanfarið forsætisráðherra segir að ræða ræða þurfi krónuna og gjaldmiðla á opinskáan hátt og bendir á að meirihluti landsmanna sé á móti

upptöku evru og inngöngu í Evrópusambandið

forsætisráðherra flutti Alþingi í dag skýrslu um framtíð íslenskrar peningastefnu til grundvallar lá skýrsla sem kynnt var í sumar og unnin af starfshópi um endurmat á peningastefnu Íslands

sá starfshópur var skipaður í mars tvö þúsund og sautján í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Bjartrar sú endurskoðun gekk út frá þeirri forsendu að krónan yrði gjaldmiðill Íslands í náinni framtíð meirihluti landsmanna þrátt fyrir að vera hlynntur upptöku evru myndi hafna inngöngu í Evrópusambandið eða fimmtíu og sjö komma þrjú prósent eru andvíg inngöngu í Evrópusambandið og sömuleiðis er meirihluti landsmanna andvígur því að taka upp aðildarviðræður við e s b þannig að þegar við ræðum um Evrópusambandið skulum við hafa alla myndina undir það er ekki nóg að ræða

bara peningastefnu eða gjaldmiðil þegar við tölum um Evrópusambandið stjórnarflokkarnir styðja krónuna sem gjaldmiðil Íslands og forsætisráðherra sagði á Alþingi í morgun að ekki væri einhlít skýring á veikingu krónunnar um þessar mundir umræða um stöðu flugfélaganna

minni vöxt í ferðaþjónustu og óvissu á vinnumarkaði hefði þar áhrif hugmyndin er sú að gera enn eina þó það sé löngu ljóst að það mun aldrei ganga að reka svo smáa sjálfstæða mynt nema með ærnum tilkostnaði sem almenningur ber hættum því ódýrasta og skynsamlegasta leiðin sé að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru segir Oddný mér finnst nauðsynlegt að við lögum krónuna vegna þess að krónan er drasl eins og hún er í dag en við munum ekki geta tekið upp evru með inngöngu á og sitt sýnist hverjum og ljóst að valkostir Íslands eru ekki margir varaformaður Viðreisnar benti á að krónan væri mjög dýr mynt hún kostaði tvö hundruð milljarða á ári það

er miður að skýrsluhöfundum var ekki heimilað að fjalla um raunhæfasta og besta valkostinn með núverandi peningastefnu sem er upptaka evru með aðild að Evrópusambandinu við að hann reyndist einfaldlega sá skynsamasti og

fyrir þjóðina og apóteks

í Mosfellsbæ komst að þeirri niðurstöðu að apótek MOS hefði haft mjög góð áhrif á samkeppni á svæðinu og veruleg áhrif á rekstur lyfja og heilsu í Mosfellsbæ ef samruninn yrði að veruleika myndi sú samkeppni hverfa þá voru lyf

og heilsa dæmd í Hæstarétti í dag til að greiða apóteki Vesturlands á Akranesi fjóra og hálfa milljón króna í skaðabætur vegna misnotkunar á markaðsráðandi stöðu á svæðinu Donald Trump Bandaríkjaforseti hótaði í dag að beita hervaldi til að loka landamærunum að Mexíkó ef stjórnvöld þar stöðva ekki um þrjú þúsund flóttamenn sem stefna að landamærunum á þriðja þúsund manns frá Hondúras ganga

þessa dagana í norðurátt þeirra takmark er að komast að landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna gangan hófst í San í Hondúras á föstudaginn í gærmorgun var þetta fólk komið til bæjarins en það er langur vegur fyrir höndum meira en tvö þúsund kílómetrar að landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna það er vonin um betra líf sem rekur þetta fólk áfram það er að flýja fátækt og glæpagengi í Hondúras

minnsta kosti tvisvar reynt að stöðva gönguna en árangurslaust Donald Trump Bandaríkjaforseti virðist mjög upptekinn af þessum hóp í skilaboðum á Twitter hefur hann hótað

að skera niður efnahagsaðstoð til Hondúras og

stöðvi stjórnvöld ekki gönguna í dag bætti Trump svo um betur og sagðist myndu kalla út herlið til að loka landamærunum við Mexíkó komist hópurinn svo langt sú athygli sem Trump veitir þessu máli er túlkuð sem tilraun hans til að koma málefnum flóttafólks og öryggi landamæranna

umræðuna fyrir þingkosningarnar í Bandaríkjunum í næsta mánuði og styrkja þannig frambjóðendur repúblikana sem styðja stefnu forsetans í málefnum innflytjenda auka þarf sjálfvirkni og fækka störfum til að bregðast við tapi á rekstri ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni segir ferðamálastjóri launakostnaður sé orðinn mjög stór hluti af kostnaði ferðaþjónustufyrirtækja fossar hverir fjöll og fimbulkuldi allt dregur ferðamenn hingað til lands en þó ekki jafnt til allra landshluta Ferðamálastofa fékk k p m g til að vinna úttekt sem kynnt var í dag afkoma á höfuðborgarsvæðinu batnar milli áranna tvö þúsund og fimmtán og sautján en hún versnar mjög mikið úti á landsbyggðinni og er áberandi verst á Norðurlandi þannig var hagnaður fyrir skatta afskriftir og fjármagnskostnað sextán komma níu prósent af tekjum á höfuðborgarsvæðinu í fyrra og tíu komma níu prósent á Suðurlandi á Vesturlandi var hins vegar tap upp á fjögur komma eitt prósent af tekjum og á Norðurlandi sjö komma fjögur prósent

staðan er heldur betri þegar kemur að bílaleigum þó dró úr hagnaði í fyrra miðað við árið áður og fór hann úr sex komma þremur prósentum af tekjum í aðeins hálft prósent

talsvert lægri árið tvö þúsund og fimmtán nam hagnaður þeirra sjö komma fjórum prósentum af tekjum að meðaltali en á árunum tvö þúsund og sextán og sautján varð tap á rekstrinum

í ferðaþjónustu voru ekki með í úttektinni mikið af þessum fyrirtækjum eru að selja í erlendum gjaldmiðlum kostnaðurinn er í krónum kostnaður hefur aukist og tekjurnar minnkað afkoma úti á landi er mjög slök og ef hún heldur áfram svona þá verður ekki mikil ferðaþjónusta úti á landi launakostnaður er orðinn mjög stór hluti af kostnaði hjá fyrirtækjum og víða úti á landi er hann kominn um og yfir fimmtíu prósent sem er ekki sjálfbært það tækifæri sem ég held að sé áhugaverðast það er að auka sjálfvirkni notkun á tækni hugbúnaði

í raun að fækka störfum í ferðaþjónustu já að einhverju leyti mun það verða svipuð þróun og

hjartanlega sammála því að það þarf að bregðast við

að fækka störfum

á því hvernig ætti að veita upplsyingar til ferðamanna og að horfast í augu við

lögmaður segir að ákvæði um lögskilnað vegna heimilisofbeldis sé úrelt þolandi heimilisofbeldis gagnrýnir að þurfa að mæta ofbeldismanninum í sáttameðferð hjá sýslumanni þegar deilt er um forsjá umgengni eða lögheimili barna þarf fólk

undantekningarlaust að undirgangast sáttameðferð hjá sýslumanni og fá útgefið

sáttavottorð áður en hægt er að hefja dómsmál lögmaður segir þá umbjóðendur sína sem koma úr

oft upplifa ferlið sem farveg fyrir frekari misbeitingu og ofbeldi fyrst og fremst birtist það

í átökum við ofbeldismanninn sem þeir eru að flýja undan eða

sambandi við kerfið forsjár og

við þennan aðila Jenný starfar í

og er sjálf þolandi heimilisofbeldis hún segir konur sem sem skilja við ofbeldismenn upplifa sig berskjaldaðar í sáttarmeðferð hjá sýslumanni þar sem þær þurfi að mæta ofbeldismanni sínum fulltrúa sýslumanns sé skylt að gæta jafnræðis en ekki sé hægt að setja

alla undir sama hatt

sýslumaður þurfi að byrja á því að horfa til ofbeldis það væri hægt að

byrja á því að taka viðtöl við fólk í sitthvoru lagi

saman að borði fyrr en væri búið að greina hvernig landið liggur og báðir aðilar gætu verið búnir að koma með sínar kröfur í sitthvoru lagi og þú þyrftir ekki að mætast og vera í svona nánum samskiptum Sigríður segir

um að ofbeldismenn beiti kerfinu fyrir sig sem hafa veir sakaðir um ofbeldi hafa fengið ákúrur fyrir dómi fyrir að beita

kerfinu fyrir sig ítrekað og þá erum við að taka um málafjölda upp á tugi

fengið lögskilnað vegna ofbeldis það er orðið gamalt og úrelt að mínu mati þær endurbætur sem við höfum verið að gera á löggjöfinni okkar með tilliti til heimilisofbeldis fjármála og viðskiptaráðherrar fjölda vestrænna ríkja ætla að sniðganga efnahagsráðstefnu Sádi araba í Ríad vegna ásakana um að þarlend stjórnvöld hafi skipulagt morðið á blaðamanninum

greinarhöfundur fyrir Washington Post sem birti hans síðustu í morgun þar kallaði hann eftir auknu tjáningarfrelsi í arabaheiminum og frjálsum og öflugum fjölmiðlum sem stangast á við sýn stjórnvalda í Sádi Arabíu fram til þessa var þó talið að Sádar myndu ekki ráðast gegn blaðamönnum hvað þá með jafn áberandi og hrottafengnum hætti og virðist hafa gerst á ræðisskrifstofunni í Istanbúl í Tyrklandi Tyrkir héldu áfram rannsókn sinni þar í dag og tyrkneskir fjölmiðlar birtu myndir af fleirum úr því sem þeir kalla aftökusveit

rétt á eftir Khashoggi og eykur enn á vanda

krónprins við að þvo hendur sínar af málinu því þetta er einn af nánustu lífvörðum prinsins það þrengir einnig stöðu Bandaríkjanna en þarlendum ráðamönnum hefur reynst erfitt að verja stuðning sinn

helsta bandamann í arabaheiminum þeir hafa hótað hörðum viðbrögðum en ætla að bíða þar til rannsókn lýkur

vestrænna ríkja bættust í hópinn í dag þeirra á meðal fjármálaráðherra Bandaríkjanna og Fox ráðherra alþjóðaviðskipta í bresku stjórninni búist er við niðurstöðu

rannsóknar Sáda og Tyrkja á næstu dögum en þangað til ríkir

óvissa um ráðstefnuna í Ríad

fannst á deilunni um

norðurírsku landamærin á leiðtogafundi samtakanna sem lauk í dag hvernig eftirliti verður háttað á landamærum Norður Írlands og Írlands er áfram það sem helst stendur í vegi fyrir því að Bretar og Evrópusambandið komist að samkomulagi um viðskipti eftir Brexit þessi deila setti mark sitt á umræðurnar á leiðtogafundi e s b sem lauk í dag búið er að semja um næstum tveggja ára aðlögunartíma eftir tuttugasta og

og níunda mars á næsta ári þegar Bretar yfirgefa e s b en það gæti hins vegar breyst

forsætisráðherra Bretlands virðist opin gagnvart þessari tillögu en hafnar hins vegar hugmyndum e s b um stöðu Norður Írlands fyrirtækið múr og mál hefur gert athugasemd við birtingu mynda í sjónvarpsfréttum RÚV í kjölfar umfjöllunar Kveiks um vinnumansal

var fyrirtækið hvorki bendlað við mansal né sagt vera starfsmannaleiga en vegna mistaka við vinnslu sjónvarpsfrétta dagana á

eftir voru myndir af fyrirtækinu notaðar í fréttum um vinnumansal beðist er velvirðingar á þessum mistökum fjöldi grunnskóla hefur tekið upp fyrirkomulag þar sem hópur krakka er valinn til að tryggja að engum leiðist eða sé skilinn útundan í frímínútum verkefnið

hefur reynst vel í Egilsstaðaskóla og dregið úr stríðni og einelti frímínútur eru að byrja í Egilsstaðaskóla

nemendur sjálfir sem kjósa

í fjórða til sjöunda bekk þau stýra leikjum hvetja aðra til að vera með og láta einnig vita af einelti

er í gangi þá eru krakkarnir oftast nær rólegri og hverjir eru helstu kostirnir til að vera

leyfa öðrum að vera með og aðrir bekkjarfélagar treysta til að leyfa öðrum

rannsóknir hafa sýnt að skólalóðin og frímínútur eru einn helsti vettvangur eineltis og aðgerðarleysi

þessum krökkum að finna sér eitthvað að gera og einelti verður bara alls ekki sýnilegt það eru bara einhvern veginn allir vinir hvort sem þú ert vinafár eða mjög vinsæll að þá eru bara allir jafnir þeim líði ekki illa

í skólanum svo þeir fái að gera eitthvað annað en bara að vera einir og þá að veðri það verður suðvestan

eða allhvasst og skúrir í nótt og á morgun en léttir til austanlands með morgninum vaxandi suðaustanátt með rigningu við suðurströndina annað kvöld hiti verður víða á bilinu tvö til átta stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir í Kastljósi í kvöld verður fjallað um

alþjóðleg umsvif íslenska fyrirtækisins

sem hefur haslað sér völl við að framleiða lækningavörur úr

til að græða sár þá verður fjallað um aukin áhrif kvenna á viðskipta og efnahagslíf heimsins Evrópumótið í hópfimleikum hélt áfram í Portúgal í dag blandað lið og kvennalið Íslands börðust um að komast í úrslit

við sjáum brot úr nýjum þætti sem hefst á RÚV í kvöld sem ber heitið íþróttafólkið okkar

lána segir lektor í hagfræði fækka þarf störfum í ferðaþjónustu og auka sjálfvirkni til að bregðast við tapi á rekstri ferðaþjónustufyrirtækja á landsbyggðinni að mati ferðamálastjóra Bandaríkjaforseti hótaði í dag að loka landamærunum að Mexíkó með hervaldi stöðvi stjórnvöld þar ekki stóran hóp flóttafólks sem stefnir að landamærunum litið er á hótanir forsetans sem innlegg í kosningabaráttuna vestanhafs þolandi heimilisofbeldis segir konur sem skilja við ofbeldismenn

upplifa sig berskjaldaðar í sáttameðferð hjá sýslumanni lögmaður segir ákvæði laga vera úrelt við segjum þetta gott í bili fréttir í útvarpi og sjónvarpi næst klukkan tíu og alltaf á

punktur is takk fyrir samfylgdina og hafið það gott á RÚV í kvöld